Bairere ge ma golu gena ena gahi fola coma yo so gahi ena ma linga tou iya ino tou toma hate majaga bolo tou toma hate marau.